Men di awak makanan yang paling lemak sederhana tu, kalo di dusun di duma tu sambel tempoyak, karne tempoyak tu mbuatnye juge simpel, masaknye juge cepat. Ape lagi dicampur dengen ikan seluang lemak nian itu, masih angat- angat kan, pagi- pagi tu pasti namboh due tige kali makan. Men di dusun tu banyak tempoyak tu hampir setiap umah tu ade tempoyak, karne kalo dijawe sikak dak betemu kite nak nak tempoyak tu, men dari sumatra wong jawe juge di sikak, kapan dio makan tempoyak tu pening biasenye, ape lagi dicampur dengen kopi, dak masuk akal denye.